באלניסבה לסבאחה ו רכוב אלדראגאת, אלסבאחה תעלמת ליהא פ סן אלתאמנה ו במעאסעדה מן אלעא’ילה, ו בניסבה לרכוב אלדראגה תעלמת ליהא חתה היא פ אלתנאש סנה תכריבא, ו דאק שאי ח’דה דיאל אלוווקט מא בין חודש חתה ל תלתה אחשור.